T'ërcorde suma ëncuntrase ch'e ieru ancura propi bocia, al eru cit perché andazìu a l'azilo nido figürte. Suma cambià tüti e dui a la fin fin. Ti l'ere ël pi cit e ënvece ades ses ël pi grand cume autëssa no e ades va be a part i cavei che l'as perdüie, mi ënvece sun ancura pi bel, comuncue che cambiament ën la vita che l'uma fait